acara ulan tahun mane yang paling iofi mane wo akana sesuai sareat islam karna selain iribet uwa ma anggaran lo isupu ngoe uwa karna <noise> cukup de doa de <noise> cukup doa de kia de rasa sukur manege ibolotoka nako islam ma ajaran manege sokonoke sokomanege nako nyawa faramoi jo baluka so manga ngoaka ma ulang tahun mane jo akana jo akana josi ofi- ofi lo josi odakuwa nako jo akana sokomanege bahwa islam manege jo larang ma acara soko sokomanege karna karna selain islam jo larang lo joma pikir uwa nako ma anggaran manege ingoe karna jo jo tugala kianaga ingodumu lo tugalaka tilahi manga ngoaka ma acara.